<hesitation> أول شي ناخد ناخد <hesitation> فواكه متنوعة من التفاح والموز والبرتجال وكان في حتى حبات رمان نظيفهم عليه نجطعها صغير صغير، نظيف عليها شوية عسل، ولا عصير طبيعي يخليها تهنس مع بعظها حبيت نظيف <hesitation> مكسرات ولا زبادي لحسن بيه الطعم ونغير شوية. <noise>